चींटियाँ अपना खाणा एकठ्ठा करवे में बहुत मेहनती होवत हैं। कुछ चिटियां अपनी बस्ती से बाहर जाके भोजन की खोज करतें हैं। जो चींटी कह न पा रहे हैं। तो वह अपने साथीं चिटियों को बतावे खाते रहो मन की निशान छोड़तें हैं। जब दूसरी चींटीयों को खैरों मन की गंध मिलते हैं उसी रास्ते से चल ले आवें। चींटियाँ अपने आकार से कितना भारी भोजन को उठाया अगर खाना बहुत बड़ा हो तो आपस में मिलाकर एक साथ काम करतें हैं।